Pëëbik ací kowí këëtíbi, mëënţíj uweejaţ amëëŋal pëëtíb pëëmpic <hesitation> këënjeej bik káampicëna, cíwun uleemp bik. Bik ací káanko káampicí kímeenkí, mëënţíj uweejat amëëŋal pëëmpic uwul dí káankarëta, këënjeej pëëbik káampicëna.